كمية الماي اللي بشربها يوميا ممكن تقول يوميا بشرب من سبع اكواب الي ثمإني اكواب من المأي اكواب كبيرة ، اما اسبوعيا ف ممكن إني اشرب ‹hesitate › ممكن نقول ‹hesitate › خمسة لتر من المأي أو من خمسة الى سبعة لتر، من في حدود هادي الكمية.